Ny fomba ampiasan'ny horita i ransana ananjy iny anh, <hesitation> amin'ny alalan'ny rantsana ananjy igny izy no m- afaka malaka raha zaigny tiany alaina, amin'iny koa izy no afaka mifikitra raha ohatra zany hoe samborinao horita anh de misamalomalotra aminao i ransana ananjy igny de misy dintidintiny maro be de amin'iny zany ny afaka hiarovany tegna.